אַנַא כּנְשִיק עַלַא הַתֵּלֵפוֹן דִיַאלִי תַקרִיבַּא מַאבִּין חְ'מְסִין חַתּّى סַבְעִין מַרָה פַלְנהַאר, הַדִי לְעַאדַה וַלַאת גּוּזְء מִן לְרוּטִין דִיַאלִי, סְוַא בַּאש נְגַ'וֶב עַלַא לְרַסַאאֶל ו לַאגִ'יר נְשׁוּף לְתַנְבִּיהַאת.